na akong'u komenya obogima otabwati esabuni. Esabuni naaaaa egento otanyare gookoba otakebwati. Na esabuni eye iche gocha chire ao ao kulingana naa gento ki gwataka gokora esabuni eria. Lakini mono mono ntobwate esabuni eye togotoba buna esabuni ya omote nabo toratebe muna menengai iga, naende ntobwate esabuni eye enga obosie iga muna omo. Naende ntobwate esabuni eye ekorosiwa iga enga amache iga, egokonya ase ebinto ebinge. Mono mono esabuni eye igegotumeka asaaa ebinto ebinge mono, mogondo aria kooo <hesitation> mogondo aria ko kwarorire munaaaa i chiinsect chiasoire nabo okobeka esabuni eria muna omo iga gose ariel, inke iga gwasiarera amato aria kwanyora esabuni yagokonyire. Nyomba aria naro esabuni ngogokonyere amang'ana amange ase eng'enche nabu nere ogoesiberia omobere, nabo ogosiberia egari, osibie omwana, osibie chianga chiago, naende chisabuni echi nchiacha amaki aya chikarosiwa buya sana nchibwate ring'usu ao ao. Bono gokoenda kogora esabuni nabo okorora nding'usu ki gwataka, ekere gwasibirie chianga chiago na esabuni eria kwaaaa riatigi riatiga ring'usu ase eyanga eria, naye kogotara gore omorabu. Esabuni nero getokonyete ase eng'enche nonye intwe abasubati ekere tokogenda iga aria esaroon korosiwa etuki, nabo ogosibiwa na eshampoo iga, omtwe oraba se kokwa kwarorire blow dry ogosoka gose kwaminirwe naye kwaigwa buya, gwatara ore osasogete oremete ase eng'encho naye nomanyete muna muna gwasibiwa eyanga yago kwa gwatumia esabuni, omobere ngwaesibia mbuyore. Chianga chaigo, chicurtain chiago, mbuya chire, naende esabuni yatokonya mono mono muna engaki eye ya korona, nabo kware kogenda iga gwaesibia igo togaebundisa tokamanya buna kogoesibi na esabuni nere ngoitere chibacteria chio chiria chikoreta oborwaire chiagokonya. Na nyagetari aria naye nabo okorora muna enyagitari gegotinyiwa boire boire amache aria chisink chiria chikabati chiria ngotinyiwa chire boire, na esabuni nari chibacteria chiriii chire aseee chi chi chisurface echio, kwanyora muna chiakure.